Ndikwenda tugaaniireho shi nink'okunanka okungambira nka nk'ebyeshongoro. Ninkunda ebyeshongoro angambire ku hariho eky'eshongoro eki ekyashohwire kuba hariho kiriiya akiinankire aki- aki- aki- akinteereyo nkihuririze n'okukihuririza mbwenu.